تغيير الحفاضة للأطفال خطوات مهمة، أول شيء تحضير الأدوات اللي اللي نريدها، ثاني شيء غسل اليدين ووضع الطفل في مكان آمن، فتح الحفاضة القديمة، وتنظيف الطفل من بعدها وتغيير الحفاضة ثم إغلاق الحفاضة بشكل مناسب، وضع كريم الحفاض للحفاظ على الجلد، غسل اليدين، إزالة الحفاضة القديمة.